וואו איך וואוין זענען דא געהעריג פיר סעזאנס פון: ווינטער, זומער, ספרינג- ספרינג אנד פאלל, <hesitation> די הייסטע איז אין די זומער, די קאלטסטע איז אין דער ווינטער, און ס'רעגנט די מערסטע אין פרילינג און ס'איז גאנץ באקוועם אין ספרינג